Kas kunstist saa tõtõ löüdäq? <laughs> Noh, vaest midägi iks löüd. Tuuh mõttõh, et ku um hää kunst, sis tä vähämbält and sullõ määntsegi tundõ ja tuu tunnõq või ollaq tõõnõ vai õigõ.